Pues kiau kuandu taui aveces <hesitation> taue nep nue este si nep nda naung pero nik mas kiau lpay es kampuy ke nduk laiky ke mu biu batay de xiau nijiy mas kiau lpay tauep kueje taue tauep ru ljiu u aveces taguel kueje asi kun biu kampuy tauip kji o aveces este meje nep kiau tauep kun aceite u tsaue kun kara diñkiay tsaguel kun biu aceite pero pues es gueno nkjuande lapay biu npuy gapje ke ke ni nkjuande aveces lalejeng bajau ru mjing pik taguel kun ru kji nkjuande kun biu npuy gapje si no este sakuets nda xiljia majay y y y y y kueje lasant ru lasant biu gandes taue mjie kuent kit mjie mint y ru tain biu kampuy kueje tauing ya mjau kauin lai ru mjie y ya taue y lai xikiach ru mjie. Y bijiy ya lakiky ya lakiky ru mjie y ya este ya taue como mjie xikiach mjie tchjint te lejep ke de ru ndujuy tauinan ke ya este ya kue de ru taguemp meje de ru ximpiemp nep lakasp pero kueje kampuy gapje nijiy kiau tauep o aveces tauen kara ljiee ljiee nda lamemp biu gandes lejeng mjau bakiy ru ljee porque biu npuy gapje como ke tauip mas bakiy laue kuent nep lamemp y de ru kiauguan taguemban biu gandes tauenan kuent nijiy tasandat biu gandes taguemban bibiu meje ya y tainan y pues meje nduk laiau nda lae y este y biu aceite pues kuent biu kampuy ni muu kuent meje nep nda lamemp pus kiau mas nijiy biu lapay kuent meje nik cada ke nue kin mjing pues siempre kuent biu kampuy nijiy kiau lapay.